शक्ति बढैना खाना भात, रोटी, आलु, कोदो, जौ, गञ्ज, केरा, आम, सेउ, खजुरी, सहत, मिठाइ, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, खनिजपदार्थ, दुध, दही, गाजर, चुकन्दर आदि हैँ।